Koson tə baagə ɲele bu, ta khayarki yeda koso nən, aayi koso naŋg tə bagi ɲanan. Tə khayarkoloɲa mo, woo ti khayar kaa ta aamine. Kaman nana ko, man nə kəlaʃ balɟeta. God noo oŋo ta. Tene oŋo woo, tə khayar kəə, ta amine ta aye ko. Toŋgo rida, toŋg tee gera. Woo kosən de koso naŋgata bagiyata. Kə bagiyata, an got na ooɲo na. Ta aaŋge, kosom got oŋgo ta aaŋgə tawaali. Nam na detabo, zel kəlaʃi oson tə bagi ɲaati tə aaŋgə ən ndeendek. Tiɲen tiwiŋg tariɲa, təri fo kasat tə ogiɲa. Got oŋgo naan, ta khayar kulun ŋgaran; Ŋgarfene moonɟo ge, ruum ge, ris gena khalas, tə oroɲ ndur mborɲo mborɲemana, tə tuuzu kosa.